हमारे स्विच का यह काम है। जो कनेक्शन हो, दियें से यह लगता कि यह पंखे के है या टीवी के है एसी के कनेक्शन है। स्विच का काम ऑन ऑफ करना है।